Omwabuthuku bwayi obwangabya isingawithe ekyerikolhamu, kukagamba ngamabya isingathaghenda okwamuli okwamubiri, ekyokubanza ngawithe erikolha obuyonjo bwewayi. Eryoya esyanjimba syayi neri nerisumura enyumba yayi iyahenia, ekyo kyikabya kyikahwa ibwa, ingayarondya ekyerirya ingatsumba. So ebyo ngabya nabiribighunza, neryo esaha eyerigholho ingaghenda okwakelezia ingayasaba nyamuhanga. Ingayasaba, ngabya ingalhwayu yamabya iyiringa ngerirebya omupira kokuthwanzire emipira eyabasungu eye'premier, ingayalebyaghu neryo ekyiro ikyahweramu ahu. <hesitation>